wamuwe nunuku nyan kanke go nabban sar ka nabban kummi kana juuro swete, ka nabban bwi amangngi ka nabban hii kanan be fula kura janni gare, mwami ka kweila betan nga a fungorte baraki ba chudaa janni ta kinrai ban suwe mota berage nata nangna tan wunang gara kojiyu, manni kojiiyu me ni be n'be be kara filla ka mari a be bingora nagki kan tamman mo kan nangngatan guji manni a be nan winu kamanrang ka nan nanga be ra do a wai fula waiwe, wirigu ji nan kama no niyajiiyu go naban baraki me nan gaki lamang ka nan nang me ba nya bwi me nanki lamang ka nan nang me badii bali, me nan ga ki batamba nan nam me ba di bwi, warigu lamangka nan nang wa niyajiiyu nan daddai ki nan kamare, nan nya swani nyangka ki, ka dautuwe nangngatan wuna a niya jiiye n'ya chuleta ki ka dautuwe n'nan gngatan wunan a niyajiiyu nyanghke lamang ka chi yangtan buii niyalii yu me ba tamman nan mwe baraki kan kamara nam ge fula wune jiman nangngari na man kamura kojiyu, kojiyu tagai na niman kumni na daggiman jagammi a kuwo miyu n'nya sulani nyangke, kojiyu a be a kama nan mwe, manni no fula be nyai na taman gara ki na be jau suuki na tammen garaki ban kama mo nyanne man kamo mo kojiyu a taman taman ga, kojiyu ga dun gona ga chu nyangka ban nangngagara gan, ki kara gu ban chi ki kamaiki na be chila ki ba yuno nan baraki hanggu me nyara ni.